Nka ho, bwemba ndwaire ekihiinzi, ekihiinzi kiyiina emiringo nyiingi bwensobora kuchitangiramu, halihalyegyo niikwo okweigaata. Obwiire osobora kuba ottayine sente ezo'kutwara omwirrwaho okagura emibaazi baitu haroho emibaazi eyeitu enu eya chiraguuzi, no genda no'chuwa ebinyansi, no'bichumba, niibiba ne'bichayoka, noigaata enyindo. Noigata bitarikwokya munno munno kukwokya kukuleetera obbuta baitu orengaho bya fukamu, bya fukafukamu katito, noyegatta, noyegetta nokikora ohondereize. Hanjuma yo'bwiire, no sanga ekihinzi kihikire kyagenda kandi ogwo guli gumu hamulingo. Okundi, no'gendaho ahairwaro no'tungayo omubaazi omiira kusigikiira nka bajanjabi bakuragiriire, noyengera no' kukiira, no okiziire.